Ireto avy ny f- ireo fitaovana fototra hita amin'ny bisikileta ao ny famohizana, ao koa ny chaine, ao ihany koa ny gidon, ary koa tsy adino amin'izany ny kodarana aorina, ny fomba fiasan'izy reo miaraka dia rehefa vohizina ny famohizana dia ahodin'ny cheine ny kodiarana ao aoriana ary miteraka fandrosoana hoan'ny le bisikileta izany rehetra izany.